Võti tege ussõ niimuudu vallalõ, et võtmõ otsah ummaq sääntseq <hesitation> niguq kavvõmbahe küündüväq osaq, võtmõ, ma ei tiiäq, kuis tuud üteldäs, võtmõ kiil vai misasi sääl otsah um, ja nuuq käändväq luku vastavaq osaq, put- putus sinnäq vasta ja käänd vallalõ.